नार्वे देश का मौसम नार्वे के अंतर्देशीय क्षेत्रों में काफी अंतर होवे छे सर्दियां ज्यादा ठंडी में बर्फीली होती हे होवे जबकि गर्मी अपेक्षाकृत गर्म व शुष्क मतलब ठंडी होती है। गर्मियों में नार्वे में औसत तापमान तेरा डिग्री सेल्सियस से अठारह डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जुलाई व अगस्त के माह में तापमान पच्चीस डिग्री सेल्सियस से तीस डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता हे नार्वे में की वजह से ज्यादातर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है।